Mebɛpɛ dɛ nkyɛ mobͻkͻ m'enyim a - mfe aha ebien. <noise> Osiandɛ, wͻ dɛm mfe no a ͻbɛda m'enyim no, ndzɛmba afofor na ͻbɛba wiadze. Nkorͻfo bɛyɛ ndzɛmba pii a ͻbͻboa ma asetsena ayɛ mberɛw. Na ͻnka - ͻnka dɛ dɛm mfe no ndur no, na metum ayɛ ndzɛmba beberee dze ama moho na afofor.